Telo gny tanà fa nipetrahako. Zaho moa nateraky ta toliara tany sady any tanindrazanay. Le tany zany ny tena elabe nipetrahako. Le bakeo zaho nipetraky ta tananarivo tany. Bakeo zaho a fort-dauphin atoy henany zao.